Hay va danrokoñati kudinri ña natíi ngua danrokoñati ña kudinri chí iñoyaka ña ganati, daxakuatanti tá nrokonri daxakuanriti tá, iintotoni ta onga ni kixati ña kanati kadadikiti tá taxhíti konti tu ochénti konti.